لو أسبوع في المستقبل فأتمنى إن أنا أكون خلصت الالتزامات اللي عليا سواء التزاماتي الشخصية أو اللي هي خاصة بالشغل، وكمان قابلت جماعة أصحابي بحبهم وأما نرتب نتقابل وهستغل الفرصة برضه لتحسين قراراتي أو لو فيه غلط عملته هصلحه وممكن برضه أتواصل مع الناس عشان أفيدهم بخبرتي في المستقبل القريب.